खानन को अधिक रंगीला मनमोहक बनाने के लये विभिन्न तकनीकन और सामग्रीन को उपयोग करो जात है। सबसे पहिले रंगीन विरंगी सब्जियन को फलन को चयन करो जात है। जैसे लाल, पिली, हरी शिमला मिर्च, गाजर, चुकंदर, पालक, टमाटर, ब्लूबेरी, अनार के दाने। ये न केवळ अपने खानन में रंग जोड़त बलकि पोषद भी बढ़त है भोजन को आकर्षक बनात है। परोसन के तरीकेन को ध्यान देत है। प्लेटन को कलात्मक तरीकेन से सजात है। जैसे अलग अलग रंगन की पर्तन में रखो जात है। खानन को दिलचस्प आकारन में काटो जात है। प्राकृतिक मसाले जैसे हल्दी केसर खानन में स्वाद बढ़ात है। खानन को गार्निस करण के लये धनियन को पुदीनन को ताजे फलन को उपयोग करो जात है। इसके अलावा सही बर्तन प्लेटन को चयन करो जात है। सफेद प्लेटन में रंगीन भोजन को आकर्षित करण के लये राखो जात है। छोटे जीटस को ध्यान दयो जात है। सुंदर दिखन के लये उसकी बनावटो को ख्याल रखो जात है। ताउ मुलायम चीज उनाओ को संतुलित रखो जात है। अंत में भोजन सुगंधित स्वाद को बनाये रखन के लये ताजो सही तापमान में परसो जात है। इन सभी बतन को ध्यान रखन के लये आप अपने खाने को न केवळ स्वादिष्ट बलकि आँखो को लुभाये के लिये बनाये सकत है।